Misiaretape oyeapo vaera tembiu oyeapo kavitako opatata oyeayea reta jaeko java ndieko mbae jaƚva ndie mbae ñanaro ndie jare oyea kavi yaeta iru mbae mbae reta ndie aniara kirai oyapo reta kua esa jaeretako jou kaviyaeta tembiu